<hesitation> Fomba fiasàn’ny montre zao na leraha a, misy <hesitation> raha flesin-draha telo zay aminazy. De areky manondro lera, de reky manondro minute, de reky manondro seconde. Le segondy aminje malakilaky toizan’ le min-minute ndrekin’le manondro lera io. De le seconde aminjeo, mihodigny matetiky e, tsy <hesitation> mitovy zaigny fiodinin-jare. De lera matetiky bôtsabôtsa hely izy, votsavotsa izy mihody. Tsy mitovy amy fiodinan’le minity izay.